آ نو درېيمه پوښتنه دا ده چې وای ستۍ د نل اوبه خوښې دي که د بوتل. <hesitation> دا نو فرق لري. موږ چې کله په اوغانستان کې و، د نل اوبه کم رارسېدلي وای، پاکې اوبه، غټه خبره وه. او دلته په امريکا کې تقریبن چې ريشتیا درته ووايمه تېرو دوو يا دوه نيمو کلو کې زما بېخي ډېرې پیسې یوازې دا د بوتل پر اوبو تلې. که څم د چاپېريال ساتنې له لحاظه دا چندان کار نه و. خو بېلاخره اوس دغه نوي کور ته چې راغلمه، د <hesitation> يو فېلټر مو لګولی دی؛ او د څښاک دپاره د دغه فېلټر څخه اوبه چښو؛ او بوتلونه خو مې بېخي ختم کړي دي؛ او البته پخوا هم چای د پاره موږ د نل اوبه اېستېمالولې يا د نلکې؛ او د نورو کارو، د څښاک د پاره مو د بوتله اوبه اېستېمالولې. نو زما خپله چې ريشتيا درته ووایم د نل اوبه مې په هر حالت کې خوښې دي چې يو څه پاکې او د چښلو وړ وي او خوند يې سم وي. ډېره مننه.